Amalanky bodo hootin nere on sa ewe loi nirim dongal, modoi dongal man hoosan amalanky man odoerba, latu gorm domari jure didi, bete ayaji, odoerba hawa yara kare man hawa idi wa yara de.